די וועג וויאזוי צו פארמינערן זאלץ אין די טעגליכע דיעטע איז צו עסן פרישע עסן ענדערש ווי זאלציגע, געפראסעסטע עסן. <hesitation> ס'דא ספעציעלע עסן וואס האבן ווייניגער זאלץ, קען מען דאס נוצן און פרעגן איינעם זאל דיך ארויסהעלפן.